"Henoko hoe nahazo fisondrotana ianao, tena mahafinaritra izany! Ahoana no nahavitanao an’izany? Mba tantarao aminay hoe! Mba ho fantatray sao de mba mety ho vitanay ihany koa zany zavatra nataonao izany.”